ⵇoⵓⴷⴰⵔ ⵀⴰⵍⴰⴽ ⴰ ⴽⴰⵜⴰⴱ ⴻⵏⵜⴻⴻⵔⴰⵡⴷ ⵜ'ⵀⴰ ⵀoⵙⴰⵢⵉⴷ. ⴻⴷⴷⴰⵡⵢⴰ ⴰⵍⴽⴰ ⵜ'ⵡⴰⴷⴰⵔⴷ ⴽⴰⵜⵉⵎ. ⴽⵜⵉⴱⴰⵔⴷⴰⵙⵉⵙⴰⵎⴻⴻⵏ. ⴷⵉⵙ ⵎⵏⵡⴰⴷⵓⵎⵡⴰⴷⵉⴽⴰ. ⴽⵜⵉⴱⴰⵔⴷⴰⵙ ⵜ'ⵉⴼⵉⵔ. o ⵀoⵙⴰⵢⵏⴻⴻⵏ. ⴰⵍⵣⴰⵢⴷⵏⴻⴻⵏ. ⴼⵓⵍⵉⵔⴻⵜ ⵜⴰⵙⴰⵏ ⵏⵎⵎⴻⵔ. ⵢⴰⵡⴰⴷⵓⵎⵡⴰⴷⴰⴽ. ⴼⵓⵍⴰⵡⴰⵀⵉ ⴳⵍⴰⵎⵉⵡ ⵎⵏⵡⴰⴷⵎⵡⴰⵀⵉⴼ.